אנא כּנפְדּל נסַאפֶר בּאלקִּיטַאר, חִית כּנְחס בּראסִי מֻרְתַאח וּמַעַנְדִיְש אֶלדַּעְט דִיַאל אֶלסּוּקַּאן ולא אֶלזְּחַאם. כּנְגְ׳לֶס חְדַא שְׁרְג׳ֶם וּכנְתְפַרַ׳ג פִי אֶלמַנַאט׳ִיר, נְשוּף אֶלגְ׳בַּאל, אֶשְׁגָ׳ר וּאֶלדּוַּאר, כּנְחס בּראסִי כּנְעִיש אֶללַחְ׳טַה, זִיַאדַה עלא האד אֶלשי עַנְדַכּ אֶלוַקְּת תְקְּרא, תִסְמַע אֶלמוסִיקַּא, ולא עְ׳יר תְפַכֶּר פִי חְיַאתַכּ בּלַא מַא תְשׁד אֶלסִּיר, אֶלסַּפַר בּאלקִּיטַאר פִיה וַחְד אֶלרַאחַא וּאֶלצְּפַא מא יְכְּפִיה תַא וַסִילַה אַחְ׳רַא.